Izrail adhaa ishia khabdhii amoo adhaa ishian ghudio arabu raa dhufteyii arabu arab arabuaf Arab arabuaf izrail wonsun woth dharamtee dhub wonsun dhuftiye aminen adhaa ishia thadhibin mambo hibroa sunthi afan ishin dhubeth suniye aminen culture dhibi ishinen jua sunen link hinkhabdhiye dhub ishinen fan dhoth